Ny ahazoako antoka zao fa hoe ampy tsara ny proteinina amin'ny fihinanako sakafo tsy misy hena de mihinana matetika an'ireny hanina mahasolo proteinina ireny aho, ohatra hoe mihinana vokatra avy amin'ny ronono izaho, ohatra hoe frômazy, de ohatra koa hoe mihinana atody, zay izao de efa afaka atao solon'ny hena, de mitondra proteinina.